الفن هو تعبير ابداعي يستخدمه البشر للتواصل والتعبير عن المشاعر والافكار والسقافات. يتضمن الفن مجموعة واسعة من الاشكال مسل الرسم والتصوير النحت و الموسيقى والرقص و الادب والفنون التشكيلية <hesitation> كتابة القصص والشعر والمسرحيات. <hesitation> الفن يعكس التوجهات السقافية والتاريخية ويمكن ان يكون وسيلة للتغير الاجتماعي.